Submarin kam e naftira e taŋkiiji ndiyam muuɗum, hebbitina ɗi, ko ɓusta ndiyam ɗam, ngam faa a dow, koo les, koo fa a yeeso, koo daroo.